Biby malaza maranin-saigna fantako izao anh, de horita, éléphant anh, piso anh, de voalavo, de lion-gna anh, de bibilava agnatin' izany koa.